E haandi kala dabbaji patnga ɗe nder zoo, gam ummaa toore, ngiya, annda, ɓeytoro. To ɗi ngaɗaama nder zoo kam koo moye, ummoyto daga saare mum Wara <noise> jooɗo, jannga koo ngae ndabba, annda, taarihi maa nga, faama nga ko hewta tadilla.